Hety zany da, voalohany eky gn'asany hatramizay da fanapaha volo, gn'olo zasy refa hibory da hety gn'ampiasay taloha, fa izy io zasa amizao ohatry aniasika oe mpanzaitra na aniasika oe mpampiasa taratasy da fanapaha izy zany oe amizao zany sy voatery gn'anapahabolo avao na iboria avao gn'ania anazy fa refa raha ho tapatapahanao da azo ania amign'hety aby.